<hesitation> maa nuun ti'i io yute <hesitation> io luuxi io <hesitation> chaka io <hesitation> ndiikayoo io yo'o io maa nuun ti'io ta yutendo kodeja nuun maá kati io ku nani mar yuuka io maati ñaaxiinina ndeedaa naaxeé naniti inti kodejadi maa nuunti io ndiute aaa te tati io ndiute viidi iaxi inkuuuniti loiia kodeja tniuu maa ioti io nuun loani mar yuuka ndiute aaa maáti io yuunka.